Fomba agnamboarako déssert mahasalama nefa tsy mampiova tsirony: salade de fruits. Didina madiniky voankazo jiaby, ave aharo yaourt. Igny amin'izay atao déssert.